Men nonushtada band kun uchun sutli mahsulotlardan va tuxum mahsulotlardan foydalanishni aytgan bo'lardim. Yani sutli mahsulotlardan tvorogni non bn yeyish, tuxumni esa chaqib idishga solib nonni aralashtirib uni pishirib yeyish ham judayam kun uchun insonni to'q tutadigan retseplardan biri hisoblanadi.